आयरलैंड के आबादी भी ज्यादा नही हवे। वहा के आदमी मन ज्यादा काम नही करथे। दूसर मन ल रखे रहथे अउ ज्यादातर व्यापार करथे।